oyi ro o dɛmu ba ɲubeza a bianɛ a bawe wɛ a le'an tane mu beso a sinba ma tete ɲubeza tua mibini a we le tanu nɛ lo bɛ te um sinɛ sinɛ ta we a'o we mu besosi ji lɛ ba wero le perokɛ lo ta wɛ aro we be cruru ji don sinɛ a juanɛ lo bɛrɛ hena ma tete lo da ma a reprodu'i han tane nɛ lo wa ɲi ma to'uwa o bɛ ma ba tubara se ba we de'ari ba sina ma <hesitation> wara don to mɛ se sinɛ ɛnɛ ta we aro ladeke ba nicoza ji ma han tane nɛ lo we ɲi ba ɲubeza bɛ'a ɲube